Laig aigh muoh la báh mju muoh tzá cha mjuh pues la ká muo kó eh la ba éh muoh shiu tzá éh ah si já lah fu góh pues li saig fu chii la muoh mju muoh la ni fú pues aing muh, ain muh áh la chaa shiu tzá tai tó shoing jo loigh tzá áh ja taig tzá ain muh, guin gih jo pues jóh la noh muoh tzá kó láh ja leih íh tzá teig chai ih-ih la bá muoh éh noh kigh shiu nein éh asi la já la a si muoh yaig a si la bá áh ya gi jo laig shiu premio, lai shui la có áh sí éh có áh-áh oig shiu lá tsáh tóh aig jo muoh a si kih-kih yai asi áh có áh ya gui ha jain ha jain laig shiu jo la jó gi oh, láh rá sóh cha fu loig íh tzá taig tóh la jó gi fu pues muo áh rza só kó áh chiu cua tza a chiu-chiu nóh a fu jo éh áh jóh cu naig la ba fu go tzá jo muo laig ra zó laig áh si noh. Ñiu, ñiu ra zó asi laig go la go oh muo chaing gi áh jó la muoh já taig chai áh mju do jo cuo shiu tza taig tó asi eh gie shiu tzá éh áh sih eing tzá loig tzá gie tzá guin gi jo, tai cua mju gi la áh jo mju chaa faig jóh, mju chaa faig láh kó áh fu aig áh laig, áh ga naig fai bu asi, áh jo láh áh tema áh chaa cuóh áh jó la-la ja la áh éh ha fu aigh cha nuam cha mju-mju la ba áh féh gi fu góo jo ih oh cha mju áh cha sáh ni fú muo guin jo mju cha tzá ni fu muig toig tzá íh tzá ni fú cuain ña, sáh ni fu naum este, jó ih chaa tza ni fu toi ná cuiag ña jo gi la jó oh cha eing tzá láh có aing fu cuo chi jo lau mju chaa cha cuaig ña cha sáh ni fú cuaig ñah guin guin ji jo este mju cha nóh la ba ih nó fai toig tsá asi cha tsa fai oh jo gi oh aig uh muig tzá aig óh jo úh tzá fá au chiu. Muo shiu taum, naig mju chaa aug chiu, jo láh mju chaá sa fai ngui ji oh oh mju chaa sáh ni fú rá zóh jo láh laig yia gi nóh áh có fu ná lau bá caig fu gó jóh taum fuh ja leing kuoig sáh ni fu cha jó áh laig áh neig tzá chiú náh muh tzá baig cha la aing, la aing tzá a si jo-jo laig neig shiu tzá la ba noh loig shiu tzá asi éh oig shiu tzá la aing la aing tzá kó shiu tzá puó, ja lain jalei la có fu asi na cóh fu la ho oh ji tzá aug chiu ko úh tzáh taum naing mju cha aug chiu ko úh tzá, jo oh ngim muoh jo-jo áh la bá áh la toih ni cuaing la báh áh toig tsáh la mju cha laig áh jó láh la ja leig cha tzá chiú kó la ja leig tzá la aing, la aingg tzá asi cha shiu tzá chiu la shiu tzá aing áh mju ko la bá yá có tzaig cha shiu tzáh aing lo shiu tzá aing lo shiu tzá tó cha, lo shiu tzá este aing mandarain, muo shiu tzá a ñi maig tzá cha a ñi éh lo tsa naum. Lóh shiu tsá áh aing táh jo muoh ga taig, taig mju la cha- cha mju nai fu cha-cha, shoi jo la jo oh pues cha shiu cha úh niuh joh nou éh muoh cha shiu tzá láh noh müh roh cha shiu tzá café, jo áh mju taig tau jóh la ihh eing tsáh lah la jalei tza kieg laig cha tzá laig cha kieg asi jo cha shiu tzá la jó, oh cha shiu tzá uh aum yiu, cha shiu tzáh úh aum no láah jo loig tau chaa a si jo chaa tza uh aum tau cha uh aum láh uh aum yiu jóh muo tzá uh éh cha tzá uh éh jo aig shiu tzá aing muo tzá uh no jó cha tsá uh noo jo la jo ji jo no ja lá áh la jo main éh cha shiu tzá cha tzá ngi cha tzá la ja lá áh cuiog gie lah cha giej la a si ta shiu la ba mju chi ta shiu mju róh saig shiu co saig máh jo-jo mu gi-gi gie tai áh mju taum jo mji laig ca ni ji i ji u cuaig la cain, la cain ñiu fá yiu ka táh aug chiu guin jo che muo gui jo. Mju cha sáh ni fu yia taum áh mju áh tzaih ya tuam jó mju ya taum jo mju cha sa ni fu naum yi lau jo-jo láh muoh tzá asi jo au chiu láh kueig uh tsá muo aug chiu cha nóh taum neig mju a si kou aug chiu la ba ajo lau guien gi jo lah nji sá ni fú guin ji jo la gui fai, ga nji nou la ba no íh ga gi se co-co no yia mla sein yiu fai asi gui ja mú la cain lacain ni jó la jo muho tsa lo la cuo shiu la báh noh lai ka ni jó ch shiu tzá chiu asi eh aig shiu tzá éh ah si í ni cha tsá jó ku lain no íh santo jo- oh ji oh ih cuo shiu tzá uh chai la ca nii jo-jo óh che muoh la bá no ha-ha la ja le eh áh si áh mju áh taig fu goh jo gi jo la naig cuaing la láh ko aing la ko aing áh tzaig no yiah. Joh lah la cain la báh ccuo chii cuoh caig nóh cuo muoh laá, lá cain la caín íh láh li-li noh li tzein ni cuain jó caig la ko la ih a fu náh cain a si li ni fui la fu kuoh chi fu cuo nó cuiag fu cuo muo fu jo éh la cain fui tza leig jeh chein la jai la jai la jo oh pues laig la ca muo la ni cuaig la chi mju jo la jo oh laig fé muoh la ba ah mu cha fai lai fe muo áh jo ch amu la sa gi la ba cain taig cha mju a si la éh-éh muoh shiu éh la ja ál éh lai la jo ih jo la cain asi main chim muo éh uh ñi muo shiu tzá láh nó la cain nóh a fú lah ná co, co cha mju jo la cain asi éh-eh úh chaig eh-eh mah áh jo la fu go pues muoh ja laig muo shiu tzá mah táh jo la no pues muh shiu tzá ta puo muoh tzá jo buo shiu tza noh ma chain. Joh la jo la la cain muho cuo ni bho asi laig muo éh asi eh-eh sa shiu mhuo shiu tsá éh asi taig jo laih aig a jó la bá áh ñi la nóh.